Axau se bula, biaxa achuchura, a achura ya we atala ya xa xosora nugu no sen tinaxa sin no pu leng ya ta xa xosora xa tinaxa? Sin ya, ya ba la tataxinai <laughs> ila yaya bewa tile lapala lan <laughs> compound mi ila, ila xan yaya ila nicky dokdok ngali ia xaxale ngali apare taman no mareng gem ta xosora. Biaxa, biaxa leng ya ba eses, ya xa man man mu tia nanua ngali adodo ngali xosora no sen tinaxa sebula sin leng papan, a muina bala no mareng naba xa asen axauchi gita ngali a gita ba amu sili xida sel ina ineses. Ya, ya lasi sin biaxa totore ina no inaman lot dita se taxa, ma dixa xosora xadi no tinaxa lot, dixa we una xale, una atala xa lan perper taman no sen tinaxa u ba ta xosora, amuna na we u nanan lan abia no lan perper uba lasi abia no adodo uta atala naba tali abia adodo mamainong sin u ngali uba amusili. Malan nawe talawa ya se xalxale yaloa se ado do la sin leng a sin malen leng naua bia ngali la ngali la talxe sin orong laba, ya ba parasa? Nugu sen a, xilxil ngali tamtuel. Bala no mareng ya ta xa xosora. Bia xa bula, nawe sa legiwa ya ge ga es la Bala ya ta papare mi gim ya san ngali gi na lolong sin nagem no totore gi na xalxale ngali gim ba lasi nagim tino asen es we amuina gim ba lo gim ba alenxen mu nagem no inan <hesitation> gim ba xap pupua ngali ati gem no sa. Aaxau mu amuina sin lolong ina abala mareng amusili abala no mareng ina tai sua ta se watwat sin no no inaman atalawa, o ya puchaxi axau.